ध्वनि नबर्, मोइ तुमग मोइ निजेन जनोजे केनेगेर् मोइ। केनेगेर् कोइलु होइ तुमर् विन। मोइ तो बोहु दिनौप एतो फसियो सिलो, एतो जेग तो बोहु दिनौप फसियो सिलो। केन्तो दिअ तुमग नम उलैजो पएलो। ध्वनि नबर् दिसो बोहुत्। तेम कि कोन्गरो मुत देको। मन क्सप्तोन नरो। कोब करने। तुमि अत ए कम् करि। तुमि नेक्स्त् तिमे त्क्सेतिअ ए तुमगि त्क्सी हेल्प्ल दे। कोब, मोइ तुमग निसो ए। कोह ए कोरेम्। किओ कि मोइ एतो अरो किति औ पहरिबु मरो। तुमि जुन्तो इते अमुक् हेल्प् कोरि स। मोइ बोहु दिनौप सस्त करिओ सिलो। केन्तो हुअन सिलो, हुअन सिलो। केन्तो इते तुमि हेल्प् कोरि स। तुमगि इते बोर् कम् तो बोर् होहो जोयु से।